كاين واحد الكتاب مهم قريتو مؤخرا، وهو باللغة الإنجليزية، How to finish everything You Start وهو كتاب مهم كيخليك أو كيعاونك كيفاش تسالي كل حاجة بديتيها وكيعلمك واحد القيمة أنك كيفاش تحسن الإنتاجية ديالك وكيفاش تغلب على التسويف ، وكيفاش تحقق الأهداف ديالك الشخصية والمهنية بواحد الطريقة منطقية ومنظمة.